واقیعا هم ريښتيني خوښې بیدون د کړاوو څخه په لاس نه راځي که سړی درس وایی نو ترڅو چي دي خپل هدف ته رسیږي باید زحمت وباسي کړاونه تیرکړی خو وروسته به خوښې ولري ارام ژوند به ولري او خپلوانو او دوستانو ته بیی خیر رسیږي او په خوښې او خوشحالې کي به په ښه توګه اشتراک کیی .او خوښ به اوسيږی